sodditinii soddit akan sagalerra dikoora kasakab, soditinii mal re malum kiasi ishin fait dikiyum kaskaeniey, aminen lafit itinjijifetenu, malum ishin ibidir ijet sunt mal ishin mal ishin feden sun kaskaeniet won malsun kila kila siku ama wiki kas mal anin akas yedeet unum pungutiey soditin aminen zaidian hamtu.